ནག་ཆ་གི་ནག་གི་ས་གི་ཅན་གཏུབ་སར་སེམས་ཅན། བསྲུགས་ཆ་ན་དི་གོ་ཐང་ཕོ་པོ་ནག་ཆ་གི། ཅན་ཐང་ས་གི་ཡེན་ལོ་ནག་ཆི་གི་ས་དི། ལམ་ཕྱེ་ཐེ་གི་གཟུང་དེ་གི་ཕང་ཀ་ཁོ་གུ། ཨོ་དེ་གི་གབ་ལས་ཅན་གཏོད་གི་ཆུ་ལས་སྔོན། ཐམ་ཆ་ནག་ཆ་གི་བསྐྱར་གུ། ཐང་ཕོ་ནག་ཆ་གི་ནག་ཆི་གི་ས་གློ་ནས་ས། དཀར་ཚིམ་སྨོན་དེ་འཚོ་ས་ནག་ཆི་གི་ཕུས་གུ། ཨོ་དེ་གི་གབ་ལས་ཨོ་དེ་ལོ་སན་ངལ་ངལ་པི་པར་གི། ནག་ཆ་གི་ཧུ་གུ་ཨོ་དེ་གི་གབ་ལོ་ནག་ཆ་ལོ། ནག་ཆ་ལོ་གོ་ཀ་ཡོས་ཆེན་གཏང་ས། ཨོ་དེ་ར་གཏུབ་ཐང་ཅུག་ཨིན།